آسو کارا عالم ہم غورا ہنو، عالم گا اسو تی لالو کوروم بینا۔ نماز گوزارینو، ہورو غم کادیا در شریک مریک بینو، نکاح گھندُوسو، جنازا گوزارینو، بچو کئی قرآن مجید سبق رئینو۔ ہور جے دینی مسئلہ ئی پیش ہنی عالم کئی اسو تپوس تھیسو۔ عالم اسو تی مسئلہ جواب دیسو۔ ایک دینی عالم کئی زریعہ لالے عالم پیدا بینی۔ دین موݜو تی ہور نسل در منتقل بیلو۔ جمات اؤ مدرسہ عالم کارا آباد بینو۔ حرام حلال در فرق بینو۔ عالم اسئی زندگی در لالو ضروری تھینا۔ ہر مسلما کا فرض ہنو کے سئی دین ازدا تھینا۔ دین علم عالم کئی بغیر نی ازدا تھو بئینا۔ ائؤ استاز، استاز آسئی معاشرہ در لالو غٹ مقام لرئینا۔ استاز اسو تی اسکول در سبق رئینا، بچو تی اخلاقو تعلیم دینا، سائنس تعلیم دینا، ہنر پشارینا، حکمت پشارینا، شنوتو غورا تربیت تھینا۔ استاز ایک کمیونٹی سپارونو کارا بنیاد ہنو۔ استاز آسئی بچو تی انگریزی تعلیم ہم دینا، آدب پشارینا۔ معاشرہ ایک مقام لرینا، خلق استازو عزت تھینا۔ استاز ایک عزتی نوم ہنو۔ استاز اؤ عالم کئی بغیر معاشرہ خراب بیلی۔ خلق تربیت کئی بغیر کدا ایک معاشرہ در غورا جوند تھوبئینا۔ اؤ رشتہ دار کامیک ہنی آسئی ہر ٹیم پکار ہنی، ہر نمونا مشکل در آسو ست موجود بینی، اسئی غم دڑ در آسئی مدد تھینی، آسو تی تسلی دینی۔ رشتہ دار رشتہ دار ست ہر کوروم در مدد تھینی، گوٹی کوروم در ہم مدد تھینی، درو کوروم در ہم مدد تھینی، غم خادو در ہم پکار ہنی۔ رشتہ دار تا لالو گورا ہنی۔ سہی رشتہ دارو بارا اسئی لالو بہتر خیال رݜیما۔ اسو تمو رشتہ دار خفا نی تھونا، رشتہ دارو عزت تھونا، رشتہ دارو ست مدد تھونا، سئی اسنو لکہ آسئی اکھورو ست ہر مشکل وخا در موجود بینو۔ با ایک رشتہ دار ہور رشتہ دارو ست مدد تھینی۔

اسو تمو زین ادامو تازہ راݜونا کی اسئ گؤڈ بازار کئ دور بئ او اسئ زین تازہ او پرسکون بئ